Brasilpeko jae <hesitation> arire ikavi oime <hesitation> jaɨvi iara oimevi ikavi nungañoma jare oimevi oajaete jakuvova jaema oajaeteye jakuvo rairaiva <hesitation> oajaetevi yande mbokepeguaiño oajaeteye jakuvoyaeva